Ny lafisaran'ny fampiasagny anazy zagny moa da ohatry olo magnano commerce izy, da raha kidikidy avao sarony kidikidy avao da efa ma- <hesitation> mahamamy ame litatry maromaro. Amy resaky fahasalama ndray izy da sy sara satria matoa izy kidikidy mahamamy raha tababe, de misy raha <hesitation> produit chimique agnatigny ao, ny produit chimique igny agnefa ho ansika sy de sara loatra ho an'ny fahasalama, indrindra indrindra ho an'ny lalan-drà.